<hesitation> ebisumuruzyo ebya nga heka ingye ngo mundu ngaheka ebisumuruzyo bisathu ekyo kubanza nikye eka yaghe, ekyakabiri nikye busimess, neryo ne kyakasathu nikyo ahangikere kundi ibwa ngahinga sikalhe eka ngawithe aha ngakolhera so ngawithe eyaghe nyumba ngo mundu eyithemu omukalhi byebisumuruzyo bisathu ekyoku <hesitation> ebyawaghe eka, ekye business haghima kye enyumba eyanga rentinga eyangikeremu ngo mundu. <hesitation>